ا <noise> الدرجات الحرارة الأمثل خلال النهار تكون حوالي أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين درجة مئوية؛ لإنها مريحة للنشاطات خارجية أما خلال الليل ثمنتعشر إلى عشرين درجة مئوية تكون مثالية؛ لإنها تعطي جو هادي، وراحة أثناء النوم، طبعًا هذي الأرقام تختلف حسب الأفراد، والمناطق، بس بشكل عام هذي الأرقام مريحة.